Ny fanjakà arabia saodita da naorin'i Bien Saud tamin'ny tao roa amby telopolo sy sivanjato sy arivo. Lafa nahita ny solika tamin'ny tao telopolo sy sivanjato sy arivo i Arabia Saodity da lasa nivadiky ho firenena herin'ny toekare maneran-tany.